Yo <noise> koma ngada ko mokhon bé pourou an kaŋa ana ana dango réyi, anganagni sakha wouro, kagoumé nké npofo a sou fo guébé irina ini kan polakhé npayi séla gama tékhé ina tékhé bafé, ana bafé gna rono folakhé, a ga guémé folakhéŋa fina, bafé loyé npalé anganari angan fayi agama tékhé ana tékhé angana tékhé, a na kharlémé léye ou kanara nga makha a na kharlémé léye a na sokho. Yo ka ké ngaranti ni kéya yo. <noise>